Meyɛ obi a sɛ nka yɛdze me rototo abowa ho a nka abowa egyinambowa na medze moho bͻtoto no. Osiandɛ, tse dɛ egyinambowa no, mehwɛ adze dzinn. Biribi da hͻ a, memmfa me n - me nsa nnkͻ ho na mbom migyina ekyir na mahwɛ, na afei, meyi m'enyi. Sɛ odur ber dɛ ͻwͻ dɛ mekasa ho a, ama meehu dza mɛka. Nnyɛ obiara n'asɛm na medze m'ano kɛka osiandɛ obiara mmpɛ dɛm adze no. Nnyɛ obiara na ͻpɛ dɛ ebɛka n'asɛm.